M, cuando cochisnequi pos niman nicuchi. ua amo nicochisneqi, nicochi hasta las diez. nimieua las cinco porque tlica, porque iyos tiquititi. nonaumic, nimieua cualcan, ua amo tiquiti. pos nimieua las, las seis porque nuhque yusqueh. nopeloun isvielah, quipia quene, quimepamas idesayuno. in- incomida